So ni mi njaahowo wakkati bo mi wawan mi Soo gada dubi ujinere goo, mi mobtay jawdi, daki min ne bibbe am buri konmoye jawdi e nder duniyaaru ndu. Ngam talauci e welo wela sanne.